simpirenii ak ishin itaat wol gurte yote ishian kool wo-wolgurte bere ishin feet sun detiey bere sagale fan jirt bere woyu ishiit hingamn bere diida kamuken birria muken chochole ishin ir tateet bere akasi sun deete duum bere akasi sunti mal boken fan roob ama yoyote ishin feet malsun godhantiey.